أنا أفضل الشعور ببرودة شديدة، السبب أن البرودة يمكن تعالجها بسهولة مثل أرتداء ملابس دافئة أو إستخدام بطانيين، أما الحر الشديد فيمكن يكون مرهق وصعب التحمل خاصة إذا كنت تحت أشعة الشمس، البرودة تعطي لي فرصة بينما الحر يسبب اللي تعب وعدم إرتياح، لذا اعتقد أن البرودة لها خيارات أكثر للتحكم فيها.